भन्ग्लदेश वेअथेर् को थ मै न जनु। त तेतेय कि थन्द होयसे ने, गरम् होयसे, गोम् न पम्। किन्तु मुर्मुर् त तेतेय थन्द हि पोरिगो करन् सिलोन्ग् करन् थन्द होय्न। ते एकने भन्ग्लदेश थन्द, गरम् दुइत हि होय्। ते अरु त कि होय् बेसि जोन्गलु असे, ते थन्द हि होयो परे। किन्ति त म न जनु नो केन गवैत म भन्ग्लदेश त तु मए त्व् छन्नेल् लिने नाम्। म त नेव्स् छन्नेल् अर् हैद् सम् रेपोर्त् तु सम् कि थन्द होयसे ने, गरम् होयसे। त म केन है कोइ दिन्। ते एकने भन्ग्लदेश मु म त हेतु हि होय अरु कि थन्द हि होयसे। त हेतु हि।